أنا شخصية تجدر تتعامل مع التحديات والصعوبات اللي راح تواجهنا، وأعتبرها فرصة إني أتعلم وأطور من نفسي، كمان، أنا شخصية متعاونة مرة وأجدر أتعامل مع وجهات النظر والآراء المختلفة، وأتأقلم عابيئات العمل بسرعة وشايف، إنه خبرتي في هذا المجال بتضيف قيمة للفريج، مو بس عشان خلفيتي في المشاريع اللي جبل أو الإنجازات وأرقام اللي حققتها مع الشركات الثانية كمان عشان مهارتي في التعامل مع الناس.